<hesitation> Karazagna lasety maro karazagna, misy le fatôvagna rô, misy le fatôvagna vary de <hesitation> igny amnjay ndraiky arakarakan'ny fotoagna ilagnanazy no ampsagnazy ai, de <hesitation> amin'ny <hesitation> le finagnana rô zao- finagnana rô zao fatôvgna rô, de le finagnana <hesitation> vary zao <hesitation> igny amoaragna hita-hita <hesitation> hikajiagnana vary alôkagny inagnananazy ai.